لو كان بإمكاني ان انا اشهد اي حدث في التاريخ كنت هختار احتفاللت ثورة خمسه وعشرين يناير سنة ألفين وحداشر في مصر ودا لأن الحدث كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ مصر وكنت عايزه اشوف ازاي اتغيرت مشاعر الناس من الأمل والفرح والاحتجاجات اللي كانت تعبير عن الوحده بين الشعب المصري بجميع فئاته كنت عايزه اشوف اللحظه اللي اتجمع فيها الناس لتحقيق هدف مشترك